Oime ñanoi sapapa tetarupi ivirai yaiporu ñañono kavi yandeyeupe jokua <hesitation> o japipe yaupivaera o jeje jaeramiñovi <hesitation> kuae teta tuisa vae rupima yaiko yave jokope oimeviko <hesitation> fiero pegua jaea jokuae yaikutu <hesitation> ovapetea re aniara iyagui yandeyaugui jaema ñañono mbae jeje